أول ذكرى أتذكرها وأنا صغير جدا كان عمري يمكن أربع سنوات أو ثلاث سنوات. وقتها كان عندي العجلة الصغيرة، جابها لي أبوي. وكنت ألعب بها في الشارع وأجري بها مرة. كانت جات سيارة فخفت إنها تصدمني. قمت <noise> شلت العجلة على كتفي، وقمت <noise> أركض <noise> في الشارع. ما أنسى-ما أنسى ذاك اليوم.